Maro karazana ny ronono: ny rononon'omby, ny ronono <hesitation> n'olombelona, misy ihany koa ny ronono soja, ny ronono amin'ny boaty. Ny maha samy hafa azy ireo a de misy ny ronono azo avy amin'ny biby toy ny rononon'omby vavy, misy ny ronono azo avamin'ny zava-maniry toy ny ronono soja, ary misy ireo ronono namboarina tany amin'ny toeram-pamokarana manokana.